Ọvẹn bẹ nnọng ndoro nyi asọm, itẹm yẹ nnọng nyi asọm, wa ọsọm ẹjạra ọsọm sẹ ugono urẹ yẹnẹ obazi usạga warẹ nọrọ gbo̱gbo̱ri. Eyena ọzɨng je ejunga ni. Obazi uru usang etu nẹ nnọng unọng mọ. Ẹgọmọ ẹsọnọ yẹ nwẹd Ọbazi edoro ẹrẹ yọnẹ wa ọdɨm uyenh ẹre ere ẹkara ẹyeng ozɨng, ga eyeng ọzɨng je, nam mi ndoro wange nne, ne nam emo adoro ni are se nnugo utu nba me Ọbazi, yẹnẹ ẹgọnọ yẹ nda utuam. Nyi Ọbazi mi nnugo utu gbagagbe go nmi nto. Sẹ nga sọọd eyeye, sẹ ngẹ ukpuga ubi ẹsasạng uru ubi nga enunugo ma nam mẹ ẹvoi ni nbọni ndoro ọsọm ẹjara ọsọm nne, ọsọm ẹjara ọsọm wẹ uda sọọd ẹ unyi Ọbazi, uvẹnẹ e izɨmẹ ma Ọbazi, ọsọm nwẹ mu. Unugo akake utu yẹ ẹnọna ẹnẹb ma aye. Gbai ẹwa ẹrẹ aja asang akẹ ukpuga, ga ẹwa ẹrẹ aja ana ọsẹ ukpuga. Gau ẹwawa ara aja ana ose ukpuga. Gai ẹwawa ara aja akpẹm jẹn. Gbai ẹwawa ẹrẹ aje ana ọvẹn ubi. Nugo utu ẹnẹnẹb ma esẹ gangẹ efinang ẹnẹb ma nọ gai egogoro ọsọm ma gwọng unyi igbe ubi <hesitation> nugo utu ayo nẹ obazi usang mọ urẹ se anu go utu ayọ. Anugo utu ayọ nwega ẹtu ye Obazi usana mọ utu ayọ nwẹ mẹ ẹnẹb ma nọ ga yẹ odo ma na nẹmeni wa enunugo ye nnugo ye nnugo ma Obazi, utu ye nnugo ma obazi, wangẹ ẹna ni jẹ nnugo utu dudu ebi mọng je. Ma nọ ade sọọd aba ma Obazi anugo ma Obazi, Obazi mẹ ẹna utu ayọ esara ne Ọbazi usọng mọ urẹ sẹ erẹ.